Mampiavaka an'i <hesitation> Aostralia ny fananan'ny <hesitation> mponina <hesitation> ny f-fomba fijery miabo, izany hoe ny lafintsaram-piainana foana no jerena an, fa tsy mitady fahasorenana izany. Mifangaro ao anatin'ny hainahandro any Aostralia ihany koa an, ny <hesitation> fahaiza-mahandro avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.